أوكيه، هذا السؤال ما توقعته الصراحة. خليني أجولك، مثلا لو اخترنا ثلاث أرقام بشكل عشوائي. مثلا خمسعشوائ <hesitation> سبعة، واتناشر. إذا جمعت أنتم مع بعض خمسة واتناشر، يساوي سبعتاشر. وبعدين نضيف سبعة، و- زائد سبعتاشر، بيصير أربعة وعشرين. يعني الناتج النهائي، بيكون أربعة وعشرين.